வளர்ச்சி மற்றும் அர்த்தமுள்ள தாக்கத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்கும் போது என் திறமைகளையும், உணர்வுகளையும், மதிப்புகளையும் கொண்ட ஒரு சிறந்த வேலை இருக்கும். இது, என்னை புத்திசாலித்தனமாக சவால் செய்யும் ஈடுபாடு, ஆக்கப்பூர்வமான வேலைகளை உள்ளடக்கியது, மேலும் பிரச்சினைகளை தீர்க்க அல்லது மற்றவர்களின் வாழ்க்கைக்கு சாதகமாக பங்களிக்க என்னை அனுமதிக்கிறது. ஒரு ஆரோக்கியமான வேலை-வாழ்க்கை இருப்பு கொண்ட ஒரு ஆதரவான மற்றும் ஒத்துழைப்பு பணி சூழல் அவசியம், அதே போல் கற்று மற்றும் புதுமை வாய்ப்புகள் இருக்கும்.